Tsy misy, arivo, roa arivo, telo arivo, efats'arivo, dimy arivo, eniñ'arivo, fito arivo, valo arivo, sivy arivo, ray aly sy arivo, ray aly sy roa arivo, ray aly sy telo arivo, ray aly sy efats'arivo, ray aly no dimy arivo, ray aly no eniñ'arivo, ray aly no fito arivo, ray aly no valo arivo, ray aly no sivy arivo, roa aly, roa aly sy ariv.